Timothy Leary o l'é stæto o primmo à deuviâ l'LSD pe finalitæ de ampliamento de consciensa, inti tardi anni Sciuscianta, e o l'ea diventou comme un vate, un profeta, e à l'epoca o l'à avuo moltiscima influensa in sce niatri zoeni rock.